வெவ்வேறு வகைகளிலிருந்து பல்வேறு வகையான பூச்சிகளின் பட்டியல் இங்கே: பொதுவான பூச்சிகள் எறும்பு தேனீ பட்டாம்பூச்சி அந்துப்பூச்சி பறக்க கொசு வெட்டுக்கிளி கிரிக்கெட் டிராகன்ஃபிளை லேடிபக் (லேடிபேர்ட்) வண்டு (பல்வேறு இனங்கள்) கரப்பான் பூச்சி கரையான் வெள்ளி மீன் பிளே மூட்டைப்பூச்சி மின்மினிப் பூச்சி (மின்னல் பூச்சி) பழ ஈ குதிரைப் பறவை வண்டுகள் பெண் பூச்சி சாண வண்டு ஜூன் பிழை அந்துப்பூச்சி ஸ்டாக் பீட்டில் லாங்ஹார்ன் வண்டு பீட்டில் கிளிக் செய்யவும் கோலியாத் வண்டு ஜூவல் பீட்டில் ஹெர்குலஸ் பீட்டில் ஈக்கள் வீட்டுப் பூச்சி பழ ஈ குதிரைப் பறவை ஊதுபறவை கிரேன் ஃப்ளை டச்சினிட் ஃப்ளை மான் உண்ணி (தொழில்நுட்ப ரீதியாக ஒரு அராக்னிட், ஆனால் பெரும்பாலும் ஒரு பூச்சியுடன் குழப்பமடைகிறது) எறும்புகள் மற்றும் குளவிகள் தச்சு எறும்பு தீ எறும்பு சிவப்பு இறக்குமதி செய்யப்பட்ட தீ எறும்பு இலை வெட்டும் எறும்பு தேனீ பம்பல்பீ மஞ்சள் ஜாக்கெட் காகித குளவி